האד אלמשכל לי אלעאלם בגא יתכלצ’ מנו הוא אלפקר، אלפקר הוא לי כיסבב בזאף דיאל אלמשאכל، בחאל אלג’וע ו אלאמיה ו אלאמראצ’ חתה אלכ’לאפאת ו אלנזאעאת ו חתה אלחורוב، ملي אנאס כיכונו עאישין מזיאן ו כיכון ענדهم אלתאלי ו אלצהה כיוולי אלמוג’תמע כולו מזיאן ו קוי، האד אלשי לי כאין.